دراسة التاريخ أكيد طبعًا مهمة هي زي الخريطة اللي تدلنا على طريج المستجب المستجبل، لما نعرف تاريخنا أكيد بنعرف أخطائنا وكمان بنستفيد منها، فبالتالي نجدر نحافظ على إنجاززنا على إنجازاتنا، كمان التاريخ يعلمنا كيف نطور ونبني مجتمع أفظل وأحسن.